Anan tipakgatsi tukinkamakuaniyan tu ama wayaw la ama tipakgatsi talhtsi la skulu, akunkalin, stapu, xtawakat kiwin la ama maklhtukun, nipxi, kgoxkgewa, manta, sekgna, xukut, chu ama tipakgatsi xaliwa kistankanin la ama xaxtilan, tamakgnin, makgasakgat, xaliwa wakax, xaliwa paxni, nachu tu nakgotparayaw nakinkamakuaniyan nakkikmaknikan la ama chuchut, xachuchut laxix, xachuchut xukut chu ama tipakgatsi tu anankgoy kinkamakuaniyan.

Akxni ti maxanama akin kawaniyaw xlaka kajaxanalh chu nitu kalipuwa akskatayalh chu kalakpuwanalh tuku nakawani chatunu chatunu nachu kalakapastakli tuku ama taskima tuku ama lichiwinamaka xlakata akxni nataya xlakatin nikamaxanalh xlakata chatunu akin tunu la lamanaw chatunu kgalhi xtalakapastakni lalhakganan latlawanaw nachu akxni chiwinankan akin chatunu chatunu tipakgatsi niakxtun minitaw akin lata ama tasiyaw wata chatun akin nichalhuwa wali akxni taya xlakatin nikamaxanalh chu xlakata xla tlan namakgkgatsi.